yàlla mën na leen may xelam de parce que ñoom itamit dañoo wax, ñiy yóbbu géwél dañoo wax waaye dañoo wax. Jumbu loolu kay mun na am seen diggante waaye loolu moom leerul. Loolu moom suma xam-xam kii yu ma si.